أول ذكرى ليا في مرحلة الطفولة هي واللي أتذكرها إلى الآن هي إن لما أول مرة كتبت اسمي، وعرفت أكتبه صح، طبعًا الخط كان متلعثم شوية بس كتبته يعني على جد ما أجدر كان عمري وجتها خمس سنين، طبعًا <hesitation> وجتها أبويا كافئني بعشرة ريال وكنت مبسوطة جدًا بهذي العشرة ريال، وعطاني ثقة زيادة في نفسي.